பூனை இனங்களின் பெரிய பட்டியல் இங்கே அபிசீனியன. அமெரிக்கன் பாப்டெயில் அமெரிக்கன் கர்ல். அமெரிக்கன் ஷார்ட்ஹேர் அமெரிக்கன் வயர்ஹேர். அஷேரா ஆசிய ஆசிய லாங்ஹேர் ஆஸ்திரேலிய மூடுபனி. பாலினீஸ் வங்காளம் பிர்மன் பம்பாய். பிரிட்டிஷ் லாங்ஹேர் பிரிட்டிஷ் ஷார்ட்ஹேர். பர்மியர் பர்மில்லா கலிபோர்னியா. கனடியன் ஸ்பிங்க்ஸ் சௌசி. கலர்பாயிண்ட் ஷார்ட்ஹேர் கார்னிஷ் ரெக்ஸ். சிம்ரிக் டெவோன் ரெக்ஸ் டான்ஸ்காய். டிராகன் லி எகிப்திய மௌ. ஐரோப்பிய ஷார்ட்ஹேர் அயல்நாட்டு ஷார்ட்ஹேர்.